<hesitation> Fiasany interipitera ndreky zen̈y aminakà, izy fa nivolan̈iko tiô taminy ampoly tiô in̈y andriaitan̈a i ampoly àby io. Afan̈a zen̈y mizaha hoe koa fa misy raha tiren̈y hely mandeha. Misy raha tiren̈y an̈abo, maty. Fiasany aminjay zen̈y misy koran zen̈y milie amin'ny ampoly io zen̈y mahatônga irô io mifandray.